मका पर्यावरणान अंवच्या जे जे घडामोडी जातात तेंच्या बदल खूप खबर असा जाशे की सगल्यात वडली मंजे सुनामी जेवां पाण्याचो स्तर अचानक वाढता तेवां दर्या खोडलता आनी सगल्यांग घ्येवन बुडता। मी स्वत पाण्या देखेक रावताय सो मका ता सारक्या खबर असा। मगेर येता ता वादळ येन्चो भाय आनी वीजेच्या आगि चो भाय पाउसां खूप असता। वाडाळ इलां काय ता कोनाक बगीतां सगळ्यांग घ्येवन चल्ला आनी मगेर येता तो भूकंप येतूं तूं <hesitation> जागलां जर जागलां जामिन फुटां ती सगळ्यांग आपल्यां भीतून घेतां आनी व्होयता।